Dabbaaji do rona andaal ha dabbaaji bandiraabe mabbe. Dabbaaji do lorna hakkilo masin ha ko bandiraabe maadi watta, sai di fama. to ndabbawa do mari faamu be dabare, to dum danyi bingel mai Ronan dabare dada mai. Banta wandu do mari ferndam masin, to ndu danyi bingel do hosa ngaandi dada mako o latta perdo masin.